La mieritseritsy ny tao fito ambifolo sy roy arivo iaho o da <hesitation> uhm mahita hoe tao ny fitahia agnamiko ny tao fito ambifolo sy roy arivo da gnatsaiko ao voalohany ny nazahoako Bacc nazahoako baccalaureat.